Iyau yau mutuwana ruama, am tane kasibi hulane kase telu kasibi mutua emutua ehu tae am euw wohue. Wohue ehu tae epe olama parteng kae afuram suama, suama le upe kae amkupas kasibere hui niu kupas siaulena ata nem am nusaru ehu tam rabu siru, rabu siru mapario tae nanai tatae unsa nanae si papelehu sirenaha lehu wia tae ikaisesa ruwian. Uwiatae hitiru, hitiru petae auaro uana manahse kasibau maansang eunai tieru. Hitieru na etuero olama meja, uti papa, mama, pepe, doe nasi i an. Nana euw tae nana kasibilaing taraniele ramasi are santang remere taetu ope. Nana ara puta tasie taoo, ogiling ayarutaeo eturope awali tana naiyane taete rolomana holamata rayame nacampur ahyaru. Campuere ahuehu rumansa taetu rumameja, meja taetu petae uti analika ehuerei nai iyan rame-rame. Olama meja, nai ian ehu tae tuema wetimina lenar nai saire lenar. Ehu tae enam petue wautunu lena neiri una teina nai ininu tunuai lewa tunimenai inulena, ehu tae oiti analema lemase mana putar tere ne ninu ale lena. Tae analiki me putarete tae, putarete ehu neini nunai tue mauti mina barana nai ihi tuwema. Ehu tae lipapea nase eh. Tue mase sae enena nasaheru reire, tam ene ine sae nai enai wekilipia hela aensa sase neuna ahsona neliti ahsona nai i an. Liti ahsona eu etopemeja tau aru ona manam semana atam pepe am papa siae atasi. Na sian ahsona, an ahsona ehu tae peperase maneh i tulemena pena ian huali saena, jan hua munu tapau tue mapenai nanane tapale nai lulue nai imono, imono tapau. Tatua istirahat, tatua mono tapau menye lae pepeanase eh pesam una saare ire itu emau, itu menate temani pikir losahe luse nai emi. Ina ana nai an, sae pepea ansee ena nana sae si lae pepe nase ena nai sae. Iliele peai sane wetie nai turu pau, turu pau ehu tae nai ian. Putare tene sae waoto nope tae ninu tae anyapau. <noise>